प्याज और लहसुन को मुलक तरीकन से सुरक्षित रख सकत हैंगे। जीमे एक नुक्खशो हम भी बता रहे हैंगे। पहले तो पूरी तरीके से सूखे लहसुन और प्याज को तीन चार महिना के लाने। अच्छी तरीके से एक हवादार और खुले कंटेनर में रख दे। फिर अंधेरे में और ठंडक में अच्छी तरीके से ऊ हवादार जगह में उखा भर के रख दे। लहसुन और प्याज को अच्छी तरीके से संग्रहक कर सकत। और बो बिलात दिन तक रख सकत हैंगे। जीमे प्याज और लहसुन ना तो खराब हुईये। और ना बा सड़े और बिलात दिनन तक चले। जीमे आप उको बनाके खा सकत बिलातदिन तक।